Ani íɖòbi èle ùŋò màaké ɖi ánùŋò fɛ̀fɛ̃ maa ínìwà ɛɖí nyòomi íɖi gbo bàa kpalí ni dɔ̀ néè, íɖigbo bàa kpalí ni Elíásì. Dɔ̀néè maa kayi ɔku wèe màa úni mùmìì, ù nàáa nyréwu ni ké baniì ámiku wèe màa nɔà ni ɔm, níɖe ɛ́ɛɖí sú úbi ú na kpalimì úni ɔmi ká ne yìà ni úɖiɖe úni ùŋò úwaanìmaa ɔmi nímòómonìi màa bu mà ɖomi íɖi ɛ́ɛɖì ámɔ̀nɔ na mi jɔ̀à, náàni ká na mi jɔ̀mi kayi ikle ɖàa nyo ìnùkpomi tè à mà ɖukúmià, ú náa kɔ ílɔ̀lèemi únà ní ílɔ lèeɔmi ígbɔké à màá banìi kása iku lɔ nàá nɛ. káèè maa káyi kà nyò áka àkpò lèe kàtú bìyéè ɖìigbo ceeɔmi úni ɖí iku maké nyo ɔ̀mì nìà nàfɛ́ gàké tè ízeze màawu àlɔ únì zi zi awu <noise> ígbɔké ú ne zèmì ɔmi ká ne zèà maa ízeze lɔ zìi awusi. Káèè tè ì nàá fía ígbɔké à màá banìi ù gagla zàa bàni iku maa ɖàa mlamiɔmi ani ígbɔké níìya na bàniɔmi. Káèè káyi úni sú à màá gbià posro e. ɔmi níì mòómo nòbì ɛɖíiì, ɔmi nímo nòbi ɛɖíii yá uni ɖí ùŋò màaké, bú nì ŋòwà màaɖu ɖi ùŋò màaké nyomi íɖòbi èle <hesitation> ámɔ̀nɔ na jɔ̀bìà. ìnɛ̀ ìwotuínìàlà ɛɖí nyoà, ù ɖèé fe ù ɖèé ke íkeanì ɔtí ɛɖí gàké, kása inɛ àámi àlɔ ìnɛ̀ lɔ wòó no kɔà úni bu. úni bu li áka nɔ̀lɔ úni nyo ínɛ̀ si ùú ze fè íkeanì èleè nìlɔ ɖi ni wèé gbi éwu. úni ùŋò úwaanì maa úni náka nàa bàni níìkatù èle èɖɔ̀ káèè úni ká ɖàá mu níìku màaké ú nàá ŋe ni màa únàkɔmi fòà <hesitation> úni sú mòonì ìŋòwà màaɖu ɖí mò náka náka màa bu nyomi íɖòbi èle ɔ̀gɔ̀nì màa nìnɛ̀ ówò nyo ámi ká maa, ù tu ámɔ̀nɔ li íɖì lɔ màaké wàá kɔ ítɛmi ìzitã kpíìm kpíìm kpíìm ɔmi nì íɖigbo nì fènìà ámòbi ku úni sú bìà bù ɖàa yá ámɔ̀lɔ íɖòbi lɔ lèe tè ɖíàlɔ.